<noise> Fomba fitahiriza hena mba hampaharitsy azy. Alà hena iny, atany, na atony, amizay miala gny ranony, la iny amizay izy maharitsy izy amin'iny.